Yaoroꞌ xanarugarshibialow <laughs> yiriꞌo rashiebiꞌerard chirioꞌbaidꞌ chiriꞌoguguꞌurarkaꞌa jaripeo jaazeꞌrareribiyiꞌ nakayaka ndiꞌabay diersi diersi dierars ribierarloko laꞌl purarl kweꞌtoshi pork taꞌalaljiꞌeə jaripeo de xtilgak naꞌri makweꞌral rairiguꞌug reprob rami reziyaa- reziyaa kraklə-reziyaa kraklə aveces uronisabneꞌ kadaramnishiꞌelaꞌra por kria llaraꞌisharaꞌ galaməeën chir chirongayashaꞌa prob chamaco naꞌnenimeꞌg chakwenilliꞌa.